ମୁତ ମୀଠା ଖାନା ପସଂଦ କର ଭୀ କଲକି ମୀଠା କହାନେ ସେ ହମ ମୀଠା ମୀଠା ହମେଂ କହୋ ଜୋ ଥାରୋ ସବକୋ ଅଚ୍ଛା ଲଗେ। ମୀଠା ନମକେନ କୋ ବହୁତ ଜ୍ଯାଦା ହୈ ଏକ ଅଚ୍ଛା ଲଗେ କଲକି ମୀଠା ପସଂଦ ଥା ସବକୋ। ସବକର ପୁସଂଦ ହୈ ମୀଠା ରହେ ତୋ ହୀଲେ ମତେ ତୋ ମୀଠା ଗାନା ହୀ ପୁସଂଦ ଅଚ୍ଛୀ ଆବୂ।